Guðmundsdóttur listmálara sem stendur nú

yfir á Kjarvalsstöðum

fram að þessu verið hálfgerð huldukona í íslenskri myndlistarsögu hún féll frá langt fyrir aldur fram en kom miklu í verk á ferli sem spannaði um sextán ár

nema þrjátíu og fimm ára þá fer hún

tíu til fimmtán árum áður saga

var sérstæð hún fæddist árið nítján hundruð tuttugu og fjögur missti móður sína barnung og ólst upp hjá ömmu sinni og afa í Ingólfsfirði á ströndum og hlaut menntun sína í farskóla nokkrar

vikur á ári sextán ára veiktist hún af berklum en útskrifaðist af Vífilsstöðum fjórum árum síðar og komst í framhaldinu í kynni við

helstu listamenn þjóðarinnar í Reykjavík

flyst að Vesturgötu fimmtíu og þrjú til móðurbróður síns sem var

Valtýs Péturssonar það var mikið um hún umgekkst mikið af listafólki og fór

sýningar hún stundaði vinnu en var að vinna í frístundum í sinni myndlist

lætur leiðbeina sér síðustu tvö árin áður en hún fer út

hann er svolítið að leiðbeina henni og það gætir ákveðinna áhrifa frá honum hún fer með þennan

er komin með mjög skýra sýn

skráði sig í nám í listaskóla í París

hún velur sér sterka menn í París sem sína leiðbeinendur annar er Georg og hinn er Viktor

ekki uppi á borði hér lengur á sérstökum tíma inn ég lagði upp með að gefa upp góða og raunsanna mynd af þessum merkilega ferli hennar

og reyna að setja sýninguna

að hennar höfundarverk fengi að tala og njóta sín sýningin er sett upp í tímaröð þannig að þegar maður gengur

salinn getur maður

nokkurn veginn í gegnum tímabilin sem hún fór í gegnum en þeir sem voru skildu hvert hún var að fara því hún tengdist þessum evrópska hún er að þróa áfram fyrst til að byrja með hreinsar hún til og síðan bættir hún inn

á ferlinum er blanda af þessum hreinu formum og hreyfðu formum það er svolítið slungið að raða saman svona mörgum

verkum ég lagði upp með það að ganga út frá hennar hugsun um um tæra einfalda myndbyggingu hún talar mikið um notkun sína á hring ferhyrning og línu til hliðsjónar þegar ég var að stilla upp sýningunni salurinn er ferhyrningur svo eru tveir svartir veggir sem eru dregnir eins og línur gegnum salinn og svo er hringur sem hægt er að setjast á og fá yfirsýn yfir sýninguna hún fer út sextíu og sex aftur og þá kemst hún meira í kynni við

var meira á tvívíðum fleti og línur og litur en þeir eru meira að nota rýmið og ljósið hún tekur svolítið vinkil á það og sýnir

hún eignast fjölskyldu og fer

sjötíu og þrjú í listkynningu um landið mjög vandaðar sýningar sem hún býður fólki á byrjar á Blönduósi og það

það vel gert að það fer

Húsavík og Selfoss

síðan fer hún að undirbúa sína síðustu einkasýningu sjötíu og fimm í Norræna húsinu og þá er hún komin með nokkuð sterka sýn á ferilinn hún er mjög afkastamikil fyrir þessa sýningu

fellur síðan frá tveimur árum síðar það fennir nánast yfir hana eftir að hún fellur frá og það var ekki fyrr en tvö þúsund og sjö sölu

að koma aðeins meira upp á yfirborðið en í íslensku listasögunni listamaður Íslands ég vissi sáralítið um

áður en ég fór að vinna þessa sýningu maður þekkir verkið sem er í glugganum á mokka það þekkja að flestir

vita að þeir þekki verk eftir

hún sýndi þar nítján hundruð sextíu og sex

hefur maður séð verk og verk

á samsýningum í gegnum tíðina maður hafði heyrt um þessa hálfgerðu huldukonu en ég vissi í rauninni

áður en ég fór að grúska fyrir þessa sýningu dyggan hóp fylgjenda þótt hún hafi ekki verið mjög þekkt almennt átt í gegnum tíðina dygga aðdáendur sem hafa fylgst með henni og sinnt verkum hennar

það hefur verið mjög gjöfult að sjá

þessa sýningu loksins koma saman það eru margir sem hafa glaðst yfir því sem hafa fylgst með henni í gegnum tíðina og svo

gaman að kynna verkin fyrir þeim sem hafa jafnvel aldrei séð þau